Au afadan saran lo au nanong kalau ana fo'a fafaik susah so na au afadan sungu sedu boema ana mete nana'a ninninun a boema ana ta bole nakaminak HP ba'uk a boema ana ta boleh kumpul no nanon a boema ana harus mete waktu susungu a.